Kua mopeti yasï jaeko opama mopeti arasape yave, disiembre, kua opaete añaerupi <hesitation> oekava, ani öarova, amogue mbatïvi oipta mbate kua yasï, por que kuape oime opaete mbae yambo festeja, jare yayapo rete, ikaviko yaja jare kua arasa yajava, kuape jaevi oime mopëtï arete tuisague, jaeko navidad.